थायलंड हो एकमात्रो आस्क देश जो गोऱयानी राज करूंक ना। आणि हांगा चौदसो लोक बुद्धिज्म हो धर्म मनतात आणि लोकप्रिय रवतात।